Ny fomba hatao zany lafa hampiasa loko rano hamorona zava-kanto, da mila henara heky ny teknika fotsy toy ny lavisy sy ny fandrirana azy, da bakeo amin'izay atomboky amin'ny fanambora endriky farany ze sotra avy eo ampia loko, da avela ho maiky ny anelanelan'ny sosona igny mba hisoroa amin'ny fifangaroa ny tsy tia.